بعتجد انه الواحد لازم يشرب <hesitation> حوالي ثلاثة لتر مية كل يوم باش يحافظ على صحته <hesitation> واذا هو بيمشي على هادا الروتين بيشرب في الاسبوع حوالي واحد وعشرين لتر مثلا غير انه بيزود يعني يعني التلاتة لتر ممكن يشرب جهوة ممكن يشرب شاي ممكن يشرب عصاير كل هادي بتتحسب من السوايل اللي بتدخل الجسم.